نحب نحتفل بعيد ميلادي بطريقه فيها برشا جو و ضحك، نقعد مع صحابي و عيلتي، نعمل ديكور بسيط، نجيب كيكه فيها شموع و نطفيها و نتمنى أمنيه، نحب برشا اللحظه ديا فيها نسمع تمنيات الناس، نستمتع بالوقت معاهم، نكمل السهره نغني و نضحك و لا نديرو لعبه صغيره فيها أسئله و أجوبه، هكذا نستمتع مع الناس و نكمل سهرتي باهيا.